:Mor zorn zen, 'on :sororn 'on 'wluh 'nyinor-', 'an 'nynuu: :on :ne-a 'de 'on bo 'gbu <hesitation> :yee' :ka 'on za-uh-a 'nynior-' :yee' 'on yi 'nor 'zorn 'on 'duo: an-a' :puhba'-' 'on wobo: dih. Because dha :an dhe-a dih 'do dirty, :gwlor-nyor+ :an yi-a :on round, :mor :on pa deh 'jeh-' :on mu 'de 'bei' 'klu-' 'de 'do :dha :on 'wluh-a 'de 'ye dirty, :yee' deh :on pa-' 'de :on mu-a 'de gwlea' :yee' eh se deh 'jeh :on se-' pa. So 'an deh <hesitation> mor 'on :sorn-a 'an no-a eh 'dhu 'an wobo 'an-a' 'gbu 'de dih, 'an clean 'an 'gbu ya-dih. :mor 'on gweh an 'gbu-a ya-dih clean-eh 'i, :yee' 'duo: 'an-a' deh 'an use-a 'de 'an chehn-a :yee' 'on po-eh dha 'an 'gbu ybei' :yee' an chehn. :yee' :mor eh 'dhu any-deh-', :eh beh 'on 'bei' yi 'on round 'o, on <hesitation> yi 'o bo 'o, <hesitation> on yi 'on bo dhih 'tmo 'da 'o, :yee' deh :eh no-a 'an :koan', :yee' 'on dhe or dih 'on yi 'o on bo 'do tu 'zorn :yee' :a :dhe-dih :a 'tmo dhih. :mor :a gweh 'tmo-a 'i, :yee' 'mu 'an deh 'an mu-a dhen-' 'on dhen-eh :yee' 'an :koan: 'an no-a tior' :yee' 'on 'kpa 'o or no 'da 'weh. :yee' 'on se 'bhorn 'on <hesitation> 'on 'ye nyor bo mu-a 'jeh, :ao' :yor :daa or-: or 'be-: mo-' vorn 'o, :yor :daa or-: no-a 'o, <hesitation> :yee' 'an deh 'on :dhe-a ken eh-: 'dhu 'nyi 'on :dhe-dih 'de 'on 'bli 'gbu. :mor 'on 'bei' :ya 'de jokey-eh' :yee' :a jokey-eh, <hesitation> :mor on :ya 'de dele-eh :a bele-', :yee' :kaa eh no 'dlu bo-a mu-a. :yee' 'de <hesitation> 'de 'gbu 'on :ne-a, "an-a'a: 'nynuu: :on mor-: :a :ne-a 'de, any :zorn :kaa 'an di-deh, any :zorn :kaa 'an di-deh, eh se zorn :korn, <hesitation> 'de mor eh se ti :korn :eh :mor ti :daa me-: 'an mu deh-' di-dih 'o, <hesitation> :mor zorn taa zen :yee' 'an di-deh :gweh 'i :yee' 'an di deh.